Fahalalahagna magneho hevitry izy ka ny hevitra agna lôha.ee tsisy fetragny fô arakaraka tsiraikaraiky tokony ahay hoe eto za tokony afaka megneho hevitry, eto za mila mangigny, fô resaka, resaka na tokony afaka amin'ny fotôgna jiaby zegny tokony magneho hevitry foagna, olo-jiaby fô anjaran'ny tsiraikaraika fôgna mandanjalanja ny raha tokony ho volagniny